Ra záh mniny ni rchaga, ztal ra mniny rchaga, ztal ra mniny rumbe, ztal za ra mniny rumbe naré, <hesitation> emm- ra ni na rcáneh puz nugwel tap, nugwel gai, zïéti zani nah tïé-tïé zaní rchag ra mniny zaní porque nuzá demaste per ztozarani puz rchagdizcu raní gula galogity, gula loóh galríié, gula loóh scueel loóh, pero raní náh cercan pus tap, gai, zïéti zani rac'zarani ni nán xinac'gi nuuh, xinac'gi, xilan cadiedy'u, xilanì, chi, ztalrurazha broh lúa, gula záh edá larazha, tïé, tyop ra ni na mninyru lúa.